Pues jue ëjt's da'a dun ya ko'o bi'i jyobëy tëxkë bi'i jyobëy tëxkë nyabojyë y nëko'o bi'i este kyuxëjënyë pues manytë bi'i este dun este dun iuk ijpë an, nëkot's t'syujëy pues manytë bi'i dun iuk nabojpë tëkchë tokatyë.